En Chili la fiesta más emportanti es la Fiesta dela Vendimia. Es un celebramientu emportanti i tradicional que prencipia cona cogecha dela uva i es más menus comu la final dela ruea agrícola, i se hazi enos mesis de marçu i abril, craru, ena primavera. Consisti en tola tradición qu'acarrea el hazel el vinu: la recoja la uva i el hollau, que lo celebran con bailis, músicas i comía. Vesitan las boigas con catas i prevas del vinu. Alogu hazi tamién passacallis ondi partecipa tola comunidá. Amus que tien de sel cosa aparenti de vel.